Yevoka, ya kavi, ya kararu, ya kana, ya katanu, ya sita, ya saba, ya mnane, ya kenda, ya ikumi. Ya ikumi na kamwe, yaikumi na kavi, ya ikumi na kararu, ya ikumi na kana, ikumi na katanu, ikumi na sita, ikumi na saba, ikumi na mnane, ikumi na kenda na makumi avi. Makumi avi na kamwe, kumi avi na avi, makumi avi na nararu, makumi avi na naana, makumi avi na tanu, makumi avi na sita, makumi avi na saba, makumi avi na mnane, makumi avi na kenda, makumi araru. Makumi araru na kamwe, makumi araru na kavi, makumi araru na kana, makumi araru na katano, makumi araru na sita, makumi araru na saba, makumi araru na mmane, makumi araru na kenda, makumiana. Makumiana na kamwi. Makumiana na kavi. Makumiana na kararu. Makumiana na- naa kana. Makumiana na katano. Makumiana na sita. Makumiana na saba. Makumiana na ke- namnane. Makumiana na kenda. Makumiana na nusu- nahamsini. Makumiana na hamsini na kamwi. Makumiana na hamsini na kawi. Makumiana na hamsini na kararu. Makumiana na hamsini na kana. Makumiana na hamsini na si- katano. Makumiana na hamsini na sita. Makumiana na hamsini na saba atamu na saba. Makumiana na hamsini na nane atamu na ana. Makumiana na hamsini naaa kenda. Makumi saba Makumiana sabini na moja- na kamwi. Makumiana na thabini na kawi. Makumiana na sabini na kararu. Makumiana na sabini na kana. Makumiana na sabini na katanu. Makumiana na sabini na sita. Makumiiana na sabini na saba. Makumiana na sabini na- na nane. Makumiana na sabini na kenda. Makumisita. Makumisita na kamwi. Makumi- sita- na- sikawi. Makumi sita na kararu. Makumi sita na kana. Makumi sita na saba. Makumi sita naa mnane. Makumi sita na kenda. Makumi mnane Makumi mnane na kamwi. Makumi mnane na kavi. Makumi mnane na kararu. Makumi mnane na kana. Makumi mnane na katano. Makumi mnane nakatanu. Makumi mnane naa sita. Makumi mnane na saba. Makumi mnane na kenda. Makumikenda Makundikenda na kamwi. Makumikenda na kavi. Makumikenda na kararu. Makumikenda na kana. Makumi kenda na ka- tano. Makumi kenda na si- sita. Makumi kenda na saba. Makumi kenda na mnane. Makumi kenda na kenda